Nyaku mengumpe-ngumpe litumuka yo akiwalei kutin ngena'an nu tu'ut nan bungga tera mange lekowi tu elekem kuneen cerama siwomu do angkou waungan jadi ceram ma tongko aididi na cera wotu wenera paku wunera dedina ti'i wu dedina ti'i aimo uretu elkelako mabuleleno deretu patuana serinte'na, serinte'na ya ai itauna witu, tau'na witu rorone etu wesera minemo walimo anak na eleke lakose anak nati 'o' ma ondol waituta sa o berarti tera na torong mo mondolai wituwun entampai windu un ti'i jadi tera o pirase na nak nae ose anak uduh ser seradu ne se anak odo sel sewadu ne'en se anak na jadi cera uduh minasio moni se burung iya'i gerincia nano rinte sewadu jadi se seburung nye minesiyowo ma sendou-sendou tera patendu tendun mamana mamai burung nye bahasa ina'na ni- ni- niburung-burung koki iyae Ma pengelek sina na jerak masenou-senou, masenou-senou se burung ye'ei odou elek kelako onanu carane semaket keriak ketudu nerang pa ngeang neran tampane burung nge'i se sewadu yei wo tento de'en se burung sama matedu jadi jera o abis sela matedu minamualemo burung masendou-sendou taeng ku tedu nera tampan nera jadi seram mawuri akita banera